Taalel taalel jannata booyel, Woodi himbeeji hakkilinta be koodeji do himbe jangata koode irin goddo man kondei odon laara koodere don jalinamo, Nyende odon joodi nde kodere man jali kanko fu sei o jali, Sei o wolwini kodere man kodere man nooti m, Emimo dume o yidi ovi kodere man owala ceede oyidi saare o banga debbo o mara bikkoi, Sei kodere man wee mo taa odaama do be lewru oheban ko oyidi fuu nder lewru man ohebi kala ko oyidi fuu onani beldum, Takala mulus.